Tegna ravoravo ngiahy za nahita anao nahazo promotion ai, asa mbô afaka mbô ambarambaranà za hoe nanakôry nataonao nazahoana izy igny? Fa za e boka ngiahy mbô te hahazo ary anà efa noraisiko karaha hoe zokiko m- mba hananatranatra za mba hagnameme torotorohevitra za am'fiaignana za mbô te hahazo ngiahy mbô sao de mbô afaka mbô ambarambaranà hely za.